د درې شمېره ما ته د تخلیق، خوښۍ او بیان نښه ښکاري. دا شمېره د فکر، وینا او عمل توازن ښيي کله چې زه د درې شمېرې ته ګورم په اړه فکر کوم د ملګرتیا، خوشحالۍ او الهام احساس را پیدا کوي .دا شمېره ژوند ته خوږوالی او رنګیني ور بخښي